نوع المتاحف المفضل عندي هي المتاحف الل <hesitation> فيها فن ، أو لوحات بشكل خاص يعني ، وبحب كمان المتاحف اللي هي فيها تماثيل ، أعتقد إن نوع الم - <hesitation> المتحف المفضل عندي هو المتاحف اليونانية بشكل عام يعني والمتاحف اللي فيها أعمال فنية سواء <hesitation> رسم كلوحات أو كتماثيل ، ده النوع المفضل عندي